Toy izao ny fomba fampiasana ny fandrehetana jiro. Pihana voalohany izy mirehitra ny jiro. Pihina faharoa izy an, manapaka an'ilay jiro izany hoe maty.